Ñy fomba ataoko hañomañako hetsiky, aminy ñy fañampiako ñy mahantra fanaova asa soa zay: -Mila haiko soa ñy tanjoko aminy ñy hetsik'iñy, tsy mila eritseritsy maloto na ñy fo maloto, tsy mila mandinik'aho ñy drala ho laniko aminy ñ'izay añy, mila fa haiko soa ñy rehaky noo ñy asa ataoko.